eh wadubeh coffee ni do vallita himbe ha yarubeh coffee mai gam goddo doh yara coffee mai goddo yidi so sai a wadi namo a hokkamo o yara behdoh naftira beh doh soora beh do heba chede